<noise> Manao chuseok gny a Korea Atsimo agny. Chuseok io da tsy ino moa zany io fa fetin'ny fararano i io sy fijereva ny tsingerin-tao. Mandritra an'io fety io zany e da manome hany an'ny raza indreo agny.